Toh ay woo day cinay kaŋ ay ga bay, matekaŋ ir ga ni te da, ɲga kaci Altiniŋ, ga i ma daŋ Talaata, Narba, alhamis, ga ir ma daŋ jumuah, asabar, lahadi. Ɲgay no ay bay yaadin no ir ga ni cee da ka yee ka'ka Altiniŋ yaadin no ir ga may cee da ka'ka talaata, narba, alhamis, jumuah, asabar, lahadi. Yaadin no, ay wo day ay ga ni ma bay kala day da ma fo goono kaŋ i ga ci, toh ay wo kay si bay bo. Amma ay wo day matekaŋ ay bay ir ga ci yaadin no kala day da barfo goono kaŋ ga bay, toh ɲga no ay si bay hala yaadin no i ga ci da, wala manci yaadin no amma ay man ma i go ga ci wookay. Amma ir wo ir laasabu yaŋo ga, yaadin no.